हांव भांवपाख चार पास दिवस गोंयचें बाहर वयतां। तरी एक काम करूं शक्ता तू माका? माझ्या गार्डेनिन झाडांग एक दोन दिवसांनी उडिक गाळपि।